اسپانیا هیواد ډیر جالب رواجونه په اسپانیا کې په رومیانود ویشتول جشن ډېر مشهور دی چی هر کال د اګست میاشتې په اخره چهارشنبه ترسره کېږي. په دې جشن کې په زرهاو خلک سره راټولیږي، او شاوخوا په سل زره کیلو ورمیانو باندی یو بل ویشتل کېږي. دا رواج د نولس سوه او پنځه څلوېښتم کال راهیسی دوام لري، او اوس ورته له نورو هیوادو هم خلک راځی